<hesitation> لاتسكت عن حقك، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وفعلا، أنا لما طبقت هذول النصيحتين في كل مواقف حياتي، خصوصا بالعمل، حياتي تغيرت أربعة وعشرين درجة. ما -ما أخلي أحد يت-يتعدى علي، أو إنه أناحتى إنه أنا أتعدى عليه.